والله <hesitation> مسألة الأشباح هي يعني حاجة يعني خارقة، يعني حاجة تفوق الخيال، والا ما بعرف فما ناس تؤمن، وفما ناس ما بتؤمن، ذيا حاجات من الغيبيات، انا يعني -ساعات يعني نؤمن- ساعات يعني نؤمن تعارظني يعني <hesitation> تجارب ناس، <hesitation> نشوف حاجات إي، فما بنحبش تكون الحاجة هذيك يعني مهووسة بيها يعني ما تحبش تكون تأثر على حياتي، بالعكس يعني ديما الإنسان <hesitation> يتفائل خير.